In رادار eska aye waiyafieka tagnafieka eska fa doumi, wida gon رادار minnog shogoli? رادار ghasibane ذبذبة iaginanog shogoli. In ذبذبة رادار twali ذبذبة ghasieon waiyafikani, ghasie lon shabi shabin tagnafikani, dd twali fa doumi.